जु पुराना बलब छेया उ बिजली द्ववारा चलन अर जु नया बलब छिन यु भी बिजली द्वारा चलन जु पुराना बलब छिन ऊमा अंदर बाटिन फिलामेंट ब्वन छे भई वेते अर जु नया बलब छीन मत्लब यू मा मशीनरी लगी रानदी यू वेगा हिसाब से सफ़ेद लाइट दयान्दा अपना आप यू फ्यूज भी वे जांदा अर ठीक भी वे जांदा आजकाला बलब।